أقدر أسبح، وأركب دراجة ،تعلمت السباحة في سن صغير تقريبًا ستة سنوات، استغرق الأمر <hesitation> حوالي أسبوعين عشان أتعلم الأساسيات، أما -ل- <hesitation> لركوب الدراجة تعلمت في عمر سبع سنوات، وكان الأمر أسرع شوية، يمكن استغرق يومين اتعود عليها، كلهم كانوا ممتعين، وساعدوني على البقاء نشيطة.